Sèè mìŋ sèè mìŋ komo e bò kùzukù wò nɔ̀ŋ gulie, è naŋ nyìngè wèè ka jiwiè. Kìlà sèè ka ɓèìŋ kòmȧŋ e bò wo gɔa, wo nɔ̀ŋ gulie ke saaȧŋ kɔɔ, è naŋ nyìngè wèè ka jiwiè, ɔ̀ɔ̀ sèè anyùùŋ nyaŋ aŋ nɔ̀ɔ̀ŋ gbɔ̀ɔ̀ sùà ko jɔɔlèe, è naŋ nyìngè wèè ka jiwiè. So